ɲaminda feere ka yimɓe kepttata nafu maaka ɗon Sadin. Sadin wonata liƴƴi ɗi ɗum waɗi to ngongoyn ɓaawo ɗon ɗon woodi ñiiri liyo ɓokko, ɲaminda boɗɗum wonta ɗon nder Afrika amma leñol ɗon ngaɗa ondaretin maajum ɓaawo ɗon ɗon woodi gote/nyawri kañum ma fuu.